Nagnino loatra rô da sy nizakazaka androany? Za, <noise> igno raha mahazo agnao? Mba zakay eh, za zay ma- mahampinama ansika mba hifampiza gne sara izy ame rasy, agnao ty so da malahelo agnao, agnao ty de firegnesako avao koa agny agnao ty, mba zakay zashy mba ahafahasika mamahy <hesitation> problème-gnao raha ohatry mba ahafahako magnampy agnao, zakay avao rô.